Este ijtyaju animal wijtyajpapä tza'moji como ijtu tä'mpitz, cuando ijtu kama' tzyämpopyä'pa mok, täjkäpya naskä'yi, anhke nä me'tzyajtäj pero jete inteligenteta'p käwä'nyajpa, nta pa'tyajtäjpa, anhke nä kenyajtäj tu'ma'k tu'manh mayajpa y tzyämpopyä'yajpa jejtzyë ku'tku titya'p, tambien ijtu wakas nyäktyäpyapä' titya'p, kojtatyäjpa nyäyi, cuando weje wejtäjpa nyäyikäsi tambien nyäktyäpya'ap o cuidatzäkpapä' tambien 'yispäjkyajpa'ap, nta'p de tajo este 'yakna'tzyajpa, cuando ma syusayaje tambien je cuidatzäjkyajpapä' tambien jiko' jete inteligenteta'p, nyäktyäyajpa nyäyi, nyäk yispäjkyajpa iyä' nä cuidatzäjkyaju, igual igual tuwi' wejayajtäjpa nyäyi'oji o nä wejayajtä' wa' nayajtäj tzamoji mayajpa jet'kyä'yi, mayajpa kyomikyä'tya'p wa'ku manh nyätu'nhajyaje y ijtyaj eyata' animal tambien jejtzye inteligenteta'mpä mye'tzyajpapä' kyu'tku titya'p, nta pyena ja'ku najnhayajtäj kyu'tku nye'kti mye'tzyajpa kyu'tku.